A'u ang kalo a'u mauhean a'u maule pekawinan te makawul te, a'u pake pake mulaka kameja pokalo a'u luni oh, 'u an potom poto sakelang papi aituin a'u bisa sakelang pake pake mulaka koa, napo kakutuin sakelam a'en lalan pokalo a'u luntamao makail oh mulni mulai a'u luan mulai a;u biasa paki mulapa poa jadi musti papi ai tuin au eiloi perkawinan nuhu mulani mulani a'u luhan spatu, kameja a'u paki singlet luan baran bulai olat jadi <noise> kameja numu a'u luhan barang kau perkawinan sakela mulai ya poton poton ipaki papi yayi, papi yayi tuim aku kalo manima a'u pake jaran a'u hari hari ana pake pape mulaka koa mioa tolata masohi te loto. <noise> eha makau lutehan makau lute ipaki paki pape mulaka, pokalo sing a'u pake koa, poton poton tau ppi tuan haruan name paki kos wamai yata maha kail baru paki papie mulaka, kameja pokalo han lama napoton poton pake papi haituin sadal anta kasa'am <hesitation> a'u wana paking koa barang iih, asa kepin mai uhuwoi pakian, pakian neme pkian haria haria kan hira abis ile'e ai dapati kepin ba'u ihiwoi <hesitation> jadi a'u papi yayi papi imulakam ina saruam papi yaho papai hituin boli ho'un, kepin mai uhuwoi papi yayi luto moseng papi yayi houn nai sai te lotu masohi hari sininam baru ihiwoi'te teikana mihauwoi tu kepin hawai <laughs> baru ihuwoi. <noise> poton poton papi aituin, papi aituin namhira abis le'i mo isumu nan nimusirai abis nai idapati kepin baru auwan han numa napoton-napoton papi aituin baju kos <noise> faita hamakail papi aimulaka, papa'ia mulaka sanua mausiala bosan talu neic so esa sorona meso.